<noise> Famoaham-peo ndraika dia magnamafy feo ohatra hoe fampiasana baffle, baffle a dia misy haut parlera agnatiny akao dia sy fantako koa ny fagnazavana ankoatran'izany fa misy fil-fil raha mitohy aminanjy akao ary dia mandià koragna io fa sy mandiàndià ho azy foagna i baffle, misy raha poserina mamoà ny feo agnatiny akao.